oyi ro o dɛ mu ti-surti wa'a ro be yan bɛ'a benɛ a do ma bun ma mu mu bɛ do ma bun <hesitation> bie un i da woro ma tete a umare mu be bera so we wara umare oyi wa'a umare han mazian sa han mazian we wa'a ra mube be so si a o wɛ a bi wɛ a bi wɛ mu yi bu wɛ to mu i nɛ formu doso